Ya. Afa- afaka mampiasa technologie olo hagnatsarany fahaizany mahandro. Ôhatra amin'izegny afaka mangala recette agnaty internet akao anao fa ovanao fô i recette. Ave igny amin'izay recette-nao manokagna. Afa afaka ampandrahabezinao edy. Avake koa anao afaka mampiasa fitaovagna lay mandeha courant aby regny <hesitation> mampalakilaky ahandronao ôhatra. Fô izy ndraiky matetiky regny tsy dia tss- tsy dia matsiro karaha lay izy andrahoigna amin'ataigny.